صفر سل دوه سوه درې سوه څلور سوه پنځه سوه شپږ سوه اووه سوه اته سوه نهه سوه زر زر او سل زر او دوه سوه زر او درې سوه زر او څلور سوه زر او پنځه سوه زر او شپږ سوه زر او اووه سوه زر او اته سوه زر او نهه سوه دوه زره دوه زره او سل دوه زره او دوه سوه دوه زره او درې سوه دوه زره او څلور سوه دوه زره او پنځه سوه